देखो सा हुकम आप अगर कच्चो खाणू खावा ना जाओ तो फायदा भी बहुत है आणा नुकसान भी बहुत है। जत्रा भी लोग कच्चो खाणो खावा बा, लोग कई ना खाई पेट री बीमारी हुआ है जेसी कि कया ना उलटया हुआ, तो कया ना दस्त हुआ है।